Laba- laba tu ye tu kan idop e di jaringnye tu la ye kak ontok ye ye melor, ontok ye nontot makan di jareng e tu la na, jadi carek ye muat jareng e tu dayi awak ye tu ade entah ade cairan ape mak mane pokok e tu ye kelegho dayi bontot e tu ye muat dem tu di dem tu di ape name e di di jait e diantare itu dan- dan kayu ontok nangkap nangkap- nangkap laron, nangkap- nangkap ini kupu- kupu, nangkap- nangkap belalang, pokok e ye muat e tu kagek di jaet e padek- padek, udem tu <noise> gunek ye muat kak tu ntok ye makan kak tadi dengan ye ontok u ngepik umah, dengan anak e pik e disitu. Tu lah ye muat jareng kak tadi kan jadi men ade laron terbang, kupu- kupu terbang, ape belalang terbang luk nyamok men dak tu nyangkot gale disitu, ye modah ngenyuk makan anak e, amen ye la dem ngeyuk anak e makan la dem itu, nontot nontot pasangan e pulek ye di disitu la, jadi men ye ontok makan ontok makannye la dem ontok pasangan pasti sek toboh idop e kan nak pasangan gale, jadi ye pik e disitu ye mancing pasangan e datang, dem tu ye kawen disitu la.